Aspiratera zaigny ndreky edy e, fitaovagna karaha lay famafagna raha fagnadiovana regny mô ko zegny e, izy zaigny e koa ampadalôvana amin'ny toerana araiky zaigny <hesitation> <hesitation> karakôry mo zaigny mô itrohany na hoe ifaohany aka zaigny, faohiny aka magnano karanjay faohiny aka zaigny fako igny <hesitation> de avakeo <hesitation> koa laiky nandraha zaigny karaha misy raha boribory zaigny aminanjy akeo de stocker-ny aka zaigny fako re de avake aminjay koa vita i famafagna antegna igny afaka itsoa- alan'tegna zaigny i raha sokafan-tegna, arian-tegna zaigny fako io avake.